sæl og verið velkomin í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjölluðum meðal annars um söngleikinn um ræningjadóttur kíktum á hátíðina í Laugardalshöll og útskýrðum hvað fjárlög eru ég heiti Ingibjörg og í vikunnar var þetta helst

ætlar að taka þátt í Eurovision Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Ísrael á næsta ári skorað var á RÚV að taka ekki þátt í keppninni vegna þess að hún verður haldin í Ísrael Ísraelsmenn hafa átt í átökum við Palestínumenn í mörg ár og mörgum finnst þess vegna að þeir eigi ekki að fá að halda keppnina dagskrárstjóri RÚV segir að það hafi skipt máli að keppnin verður ekki haldin í borginni Jerúsalem heldur í tel Aviv fleiri eru sáttir við þá

staðsetningu allar Norðurlandaþjóðirnar ákváðu að vera með í keppninni enn þá eru þó einhverjir sem vilja ekki að Íslendingar taki þátt í keppninni hópur listamanna um allan heim þeirra á meðal Daði Freyr og Hildur Kristín skora á tónlistarmenn að taka ekki þátt í keppninni því að þau segja að Ísraelsmenn beiti Palestínumenn ofbeldi úrslitakeppni Eurovision fer fram átjánda maí á næsta fellibylurinn Flórens náði landi á austurströnd Bandaríkjanna um helgina og margir íbúar yfirgáfu heimili sín úrhellisrigning og rok fylgdu Flórens og heilu göturnar fylltust af vatni það varð líka rafmagnslaust á mörgum stöðum áður en Flórens náði landi höfðu margir áhyggjur af því að hann yrði mjög kraftmikill hann náði fjórða stigi úti á hafi og óttast var að hann næði fimmta stigi en það er mesti styrkleiki fellibylja veðurfræðingar sögðu að krafturinn í Flórens hefði minnkað niður í fyrsta stig fljótlega eftir að hann kom á land almannavarnir Bandaríkjanna sendu út viðvörun til íbúa á austurströnd Bandaríkjanna áður en Flórens kom á land íbúar við ströndina fengu því góðan fyrirvara til að forða sér í öruggt skjól mörgum þeirra var komið í

skýli þar sem þeir gátu beðið á meðan veðrið gekk niður í síðustu viku voru svokallað fjárlagafrumvarp kynnt á Alþingi og nú ætlum við að útskýra aðeins nánar hvað það þýðir fjárlög eru lög sem sett eru til að ákveða í hvað á að nota peningana sem koma í ríkissjóð ríkissjóður er svolítið eins og sparibaukur landsins í hann koma miklir peningar sem eru notaðir til þess að borga fyrir ýmislegt sem allir landsmenn eiga og nota sameiginlega til dæmis skóla sjúkrahús og vegi stærsti hluti peninganna sem koma í ríkissjóð fást með skatti sem allir Íslendingar borga skattur er til dæmis hluti af laununum okkar eða hluti af verði vara sem við kaupum í fjárlagafrumvarpinu kemur fram hvernig

vill að peningunum sé skipt niður á það sem þarf að nota þá í alþingismenn ræða um frumvarpið og svo þegar þeir hafa samþykkt frumvarpið verður það að lögum með því að samþykkja gefa þeir leyfi fyrir því að peningarnir í ríkissjóði verði notaðir eins og ríkisstjórnin stakk upp á

fór yfir nokkur lönd í Suðaustur Asíu um helgina og olli miklu tjóni hann fór fyrst yfir Filippseyjar síðan Hong Kong og loks Kína en þetta er mesta óveður sem

í heiminum á þessu ári eyðileggingin var mest á Filippseyjum þar sem fellibylurinn fór fyrst yfir þá var hann fimmta stigs fellibylur sem er hæsta stig þar létust fimmtíu og níu manns hús hrundu þök fuku af húsum og rafmagn fór víða af í Hong Kong þurftu tvær milljónir manna að yfirgefa heimili sín

og mjög margir leituðu skjóls í neyðarskýlum í Kína rifnuðu tré í sundur og vatn flæddi yfir götur eftir því sem fellibylurinn fór innar á land í Kína minnkaði styrkur hans á þeim svæðum sem urðu verst úti eftir

vinna nú björgunarsveitarmenn og aðrir að því að hjálpa fólki og laga það sem eyðilagðist nú er búið að tilkynna hver verður fyrsti almenni farþeginn til að ferðast umhverfis tunglið skipuleggur ferðina en fyrirtækið hefur lengi ætlað að senda mann út í geim það hafa bara tuttugu og fjórar manneskjur farið til tunglsins áður enginn hefur farið þangað síðan

sautján ferðin var farin árið nítján hundruð sjötíu og tvö geimflaugin sem notuð verður er sú nýjasta frá

hún verður sérstaklega hönnuð til að flytja fólk út í geiminn en er ekki tilbúin ennþá flaugin er endurnýtanleg sem þýðir að hún svífur aftur niður til jarðar og þá er hægt að nota hana aftur að mati starfsmanna er ferðin mikilvægt skref í áttina að því að gera almenningi kleift að ferðast út í geim ferð

til tunglsins verður þó ekki fyrr en árið tvö þúsund tuttugu og þrjú stjarnan er bikarmeistari karla í knattspyrnu árið tvö þúsund og átján eftir sigur gegn Breiðabliki á laugardaginn karlalið Breiðabliks varð bikarmeistari í fyrsta og eina sinn árið tvö þúsund og níu en Stjarnan vonaðist eftir sínum fyrsta titli leikurinn fór rólega af stað og ekki mörg færi í fyrri hálfleik það var eiginlega ekki fyrr en í seinni hálfleik sem eitthvað fór að gerast þá komu nokkur dauðafæri en góð markvarsla kom í veg fyrir að

liðunum tækist að skora leiknum lauk með núll til núll jafntefli eftir venjulegan leiktíma og framlengingu þá þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni notast var við svokallað ABBA kerfi í keppninni þar sem lið taka tvær vítaspyrnur í röð stjarnan vann fjóra eins og fagnaði því fyrsta bikarmeistaratitli karla í sögu félagsins það var svo Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem afhenti Baldri Sigurðssyni bikarinn mikil fagnaðarlæti brutust svo út enda ástæða til um helgina fór fram stór hátíð í Laugardalshöll sem bar nafnið

er sniðin eftir erlendum hátíðum sem kallast Comic Con hátíðir á þeim kemur saman mikill fjöldi fólks sem hefur áhuga á alls konar spilum kvikmyndum vísindaskáldskap og ævintýrum mjög margir mættu í alls konar ævintýralegum búningum þar voru persónur ófreskjur og vélmenni úr kvikmyndum tölvuleikjum og öðrum sögum nokkrir þeirra stunduðu svokallað

í því mætast þátttakendur og leika persónur úr sögu sem þeir skapa sjálfir á

hátíðinni voru básar þar sem hægt var að kynna sér alls konar hluti þar voru ýmis borðspil sem var hægt að spreyta sig á og læra um listamenn kynntu verk sín og aðdáendur gátu keypt þau eða fengið eiginhandaráritun var með einn bás en þar var hægt að skoða ýmiss konar vopn og föt eins og

á tímum víkinga meðlimir félagsins settu líka bardaga á svið en þótt það hafi allt verið í gamni fylgdu því auðvitað hættur það voru líka erlendir gestir á hátíðinni einn þeirra var sem hannaði búning Svarthöfða úr

einn af hápunktum

þar sem þátttakendur kepptu um flottasta búninginn keppt var í aldursflokkum núll til fjórtán ára fjórtán til átján ára og hjá átján ára og eldri var bæði keppt um besta einstaka búninginn

ræningjadóttur var frumsýndur í Þjóðleikhúsinu um helgina stór hópur barna og unglinga tekur þátt í sýningunni söngleikurinn um er byggður á bók eftir sænska rithöfundinn Astrid Lindgren hún skrifaði fjöldann allan af bókum og margar þeirra eru vinsælar enn í dag Salka Sól fer með hlutverk og Sigurður Þór Óskarsson leikur vin hennar Birki í apríl streymdu hundruð krakka á aldrinum tíu til fimmtán ára í

Þjóðleikhúsið til að þreyta

fyrir sýninguna þau sem voru valin fara með hin ýmsu hlutverk til dæmis hina

og forvitnu

ævintýrið um Ronju ræningjadóttur hefur notið mikilla vinsælda hér á landi og verkið hefur verið sett upp áður í báðum stóru leikhúsunum og hjá áhugaleikfélögum víða um landið síðastliðinn sunnudagur var bíllaus dagur í París í Frakklandi og Brussel í Belgíu borgirnar tvær eru stórar og margir bílar keyra um göturnar á hverjum degi og því var ákveðið að loka fyrir alla bílaumferð í einn dag á því voru reyndar undantekningar því strætisvagnar leigubílar og rafmagnsbílar fengu leyfi til að keyra um ákveðnar götur þetta er í þriðja sinn sem götur þessara borga eru tæmdar af bílaumferð

íbúarnir eru þess vegna orðnir vanir því að geta gengið um göturnar án þess að þurfa að passa sig á bílum þennan daginn tilgangurinn með því að hafa bíllausan dag er að vekja athygli á hvað það er mikilvægt að reyna að draga úr mengun í stórborgum og hvetja fólk til þess að nota almenningssamgöngur hjóla eða ganga margir nýttu tækifærið og drógu fram ýmis óvenjuleg farartæki og börn notuðu plássið til þess að skreyta göturnar í Kenía eru starfrækt samtök sem leggja nótt við dag í það að hlúa að

það eru um það bil fjögur hundruð og sjötíu þúsund fílar í Afríku og þeim fækkar stöðugt er í útrýmingarhættu sem gæti þýtt að innan nokkurra ára verði engir fílar eftir það er vegna þess að það eru margir þótt það sé bannað

kallast veiðiþjófnaður samtökin starfa í þjóðgarðinum í

höfuðborg Kenía þau voru stofnuð fyrir fjörutíu árum og eru með marga starfsmenn sem hugsa um

og reyna að koma í veg fyrir veiðarnar fólkið sér meðal annars til þess að sem verða viðskila við fjölskyldu sína séu öruggir samtökin reka einskonar dagheimili fyrir tuttugu

nóg að borða dagurinn byrjar á því að undirbúa matartímann fílsungarnir fá mjólk úr pela þangað til þeir eru orðnir tveggja ára og geta borðað annan mat starfsmenn samtakanna kalla sig verndara þau þekkja hvern og einn mjög vel og vita hvað þeir vilja með hjálp samtakanna hefur um það bil tvö hundruð fílum verið sleppt aftur út í villta náttúruna þessir

vonandi vaxa og dafna og fá svo að vera í friði samræmd könnunarpróf í fjórða og sjöunda bekk byrjuðu í dag og þeim lýkur eftir rúmlega viku um

sjö hundruð nemendur í fjórða bekk og fjögur þúsund

og fjögurhundruð nemendur í sjöunda bekk taka próf í íslensku og stærðfræði í dag og á morgun taka nemendur í sjöunda bekk

og nemendur í fjórða bekk fara í próf tuttugasta og sjöunda og tuttugasta og

áttunda september markmiðið með samræmdum prófum er að kanna hæfni allra nemenda með sama hætti þá er hægt að skoða hvort það þurfi að breyta áherslum í náminu þetta eru fyrstu samræmdu könnunarprófin sem lögð eru fyrir frá því að það komu upp tæknileg vandamál í tveimur prófum nemenda í níunda bekk fyrr á þessu ári samkvæmt starfsmönnum Menntamálastofnunar sem sér um að meta gæði skólastarfs á Íslandi var skoðað hvað fór

úrskeiðis til að koma í veg fyrir að sömu vandamál komi upp aftur nýlega fundust miklar fornminjar við Bessastaði og eru þær elstu allt frá landnámsöld minjarnar fundust við veginn

að Bessastöðum heimili forseta Íslands það á að breikka veginn en áður en það var gert var kallað á fornleifafræðinga til að kanna svæðið var grafinn meðfram veginum þegar svæðið var skoðað kom í ljós að ofan í jörðinni leyndust minjar frá ýmsum tímum og þær elstu eru frá því um árið níu hundruð og fimmtíu það hafa líka

fundist merki um timburhús á staðnum sem gæti verið rúmlega tvö hundruð ára gamalt

sem var reist hér er nú bara mjög spennandi hvort þetta er

og við getum ekki staðfest það nema fá að grafa það hús miklu miklu betur svona gamlar fornleifar hafa fundist við bústað forseta Íslands en ekki áður á þessu svæði það er ekki vitað hvað það verður

en vonandi kemur eitthvað fleira spennandi í ljós um lífið á Íslandi á öldum áður norður og Suður Kórea ætla hugsanlega að sækja um að fá að halda Ólympíuleikana saman árið tvö þúsund þrjátíu og tvö það yrði í fyrsta sinn sem það gerist

eru haldnir á fjögurra ára fresti það er búið að skipuleggja hvar leikarnir verða til ársins tvö þúsund tuttugu og átta næst verða þeir haldnir í í Japan árið tvö þúsund

í París í Frakklandi árið tvö þúsund tuttugu og fjögur og Los Angeles í Bandaríkjunum árið tvö þúsund tuttugu og átta leiðtogi Norður Kóreu og Moon Jae in leiðtogi Suður Kóreu hittust á fundi í vikunni þeir vilja að ríkin vinni meira saman og meðal annars að þau haldi Ólympíuleikana saman sumarið tvö þúsund þrjátíu og tvö leikarnir yrðu þá annað hvort haldnir í

höfuðborg Suður Kóreu eða Pjongjang höfuðborg Norður Kóreu þegar seinni heimsstyrjöldinni lauk var

og suðurhluta ríkin tvö fóru svo í stríð sem lauk með vopnahléi árið nítján hundruð fimmtíu og þrjú það var svo ekki fyrr en fyrr á þessu ári sem leiðtogar landanna tveggja hittust hugmyndin um sameiginlega umsókn kviknaði á síðustu

sem voru haldnir í Suður Kóreu norður Kórea ákvað þá á síðustu stundu að senda keppendur í sameiginlegt lið ríkjanna tveggja í íshokkíi kvenna norður og Suður

Kórea hafa nægan tíma til að undirbúa umsókn um að halda Ólympíuleikana tvö þúsund þrjátíu og tvö því að ákvörðun um hver heldur þá verður ekki tekin fyrr en eftir nokkur ár einn

sem haldið var á dögunum

fór um borð í sérstaka flugvél þar sem

að líkja eftir þyngdarleysi eins og í geimnum fór ekki alveg eins hratt yfir og á jörðu niðri en kom samt fyrstur í mark eins og venjulega þetta voru við þökkum fyrir okkur og sjáumst